Wiima ikuumo nini, <noise> i rundu buudena, mu ringi-rud-ruundu buudena, nhock tokhma niiroma naaja, igniti. <hesitation> mu ringi tooye mpankétima. Ni mu tooye mpankétima, dhocké mmiigne nfoyema-docké-bhuu dooduma mbuuru-iroo-i-igni. Suumu mu kanré.